Tsy misy, tsy misy faingo limy, raiky, raiky faingo limy, roe, roe faingo limy, telo, telo faingo limy, efatsy, efatsy faingo limy, limy, limy faingo limy, tsota, tsota faingo limy, fito, fito faingo limy, valo, valo faingo limy, sivy, sivy sy faingo limy.